سری لنکا کٮ۪ن ضِیافتن ہٕنٛز مرکٔزی خصوٗصیت چھِ توٚمُل یا رنٛگہٕ دار توٚمُل، یُس گاڈٕ یا مازٕ سۭتۍ پیش یِوان کرنہٕ، سۭتۍ سۭتۍ سبزی، دال یا مٮ۪وَو سۭتۍ بناونہٕ یِنہٕ وٲلۍ باقٕے کری۔